Ny fanomezana tsara indrindra foana no fidinao hany ka sadaikatra ihany zahay rehefa miara-manome fanomezana aminao satria ny anay toa tsy dia misy vidiny manoloana ny zavatra atolotrao. Ka raha mba mety an, dia aleo mba atao mitovy tantana ilay fanomezana rehefa manao fanolorana fanomezana iarahana tsika. Mba tsy hiavahan'ny sasany ao anatin'izay tolotra izay.